عشان أغير مصباح كهربائي أولا لازم أعرف نوع المصباح إذا كان مصباح من المصابيح اللمبه إذا كانت شوكة أو إذا كانت ألاووظ أو إذا كانت أسبوطات وأبدأ أجيب شبهها وبعدين أشيلها وبعدين أحط دي مكان دي.